Ni yaa ye burru naá te ndavai junu'u yata ve'e naá, nchikutu naá xi na lujua te kala dañuso xi ni yaai te kunchijii ve'e naá.